Kalaro a tenei vauk ke no buk mengen ta kakag ta kun selen io <hesitation> kuk ani rais. No buk mengen asange ta <hesitation> no kakag ta selen i kuk ani rais kapo asangeke. Ainoai i bil na bekai ni rais dong a susupen, le na bekai ni laman na galui aro le ia amatan pongua o amatan sikei le nala bekai laman na, na nala atung ia kuli kut, <hesitation> kut kala abis ve nia tung si kan moso na nala sangu suai nia. A pongua i selen i kuk ania, na ta na tarai au na galui aro le ia au na pur ia na atung ia kuli kut na kala ablis kala moso na na luk suai. A potol i selen nau no kuk ia asangke na galui aro le na raise kala sinong, na bekai ni men oil na, na asiang a rais ang a na ulpokai ulpokai tatana kekeul kekeul aongos Kan pasal kan liliuan taun au nala bekai ni sos neina, na bekai no sos neina na, na anguan <hesitation> ululpokai nia kekeul kekeul tatana kan kamus na nala sikei a <noise> nala sikel a laman posian a kap laman na sikei ia dong a rais ang, au taun a rais ko laba na sikei alaba na laman, taun a rais ko liklik na bekai angkuai ni laman, au kan bol na taun kan bol a rais ang kanla moso na nala sangu suai nia au kala kamus asukang. Nang palau, kalaro.